gott kvöld og velkomin í

Ólafsdóttir er með nýja skáldsögu sem heitir ör þannig týnist tíminn er nafn

á lagi sem við þekkjum flest öll eftir Bjartmar Guðlaugsson þetta er líka titill á nýrri bók eftir Bjartmar við hittum Sverri Norland í bænum hann er með sögu sem gerist í hringiðu samskiptamiðlanna og borgarlífsins fjallar um ungt fólk förum í Þjórsárdalinn í bókum og stöðum og svo fáum við til okkar

fyrir unglingabók íslenskur höfundur byrjum hérna með Sunnu og Þorgeiri þetta er

ég lét ykkur lesa tvær bækur með smásögum og

lesa margar smásögur þá vilja þær aðeins fara að ruglast saman

allt fer er dálítið stórt og mikið smásagnasafn eftir Steinar Braga þetta eru nítján smásögur og mér leið svolítið eins og þú lýsir eftir að hafa lesið síðan annað smásagnasafn líka maður aðeins óviss hvort þetta væri að renna saman í kollinum eða ekki svo las ég aftur yfir listann og þær lifa alveg ótrúlega sögurnar hans Steinars Braga

þær voru ekkert horfnar steinar Bragi er náttúrulega manna

í að magna upp stemningu og andrúmsloft og

svo flinkur í því að ég þarf að gangast við því

að ég gat ekki klárað konur á sínum tíma óhugnaðurinn var orðinn þannig að

ég treysti mér ekki alveg í að klára hana en hérna gerist einhver galdur mér finnst honum takast að magna upp þessa stemningu í bara hverri sögunni á fætur annarri og þetta verður ekki svona einhver

sko þar sem allt rennur saman í eitt heldur finnst mér þær alveg hafa sinn sterka karakter mér fannst ég vera að hoppa úr einum heimi í annan hann er svolítið að taka á svolítið stórum spurningum svona hverfulleika lífsins og hvernig maður tengist öðru fólki eða tengist því ekki eins og á nú við um marga þetta þetta eru auðvitað ólíkar sögur sumar eru algjör hryllingur en svo eru aðrar

meira eins og maður segir lund eða fljóta hægar

til dæmis sagan af þriðjudegi sem eru bara tveir menn að tala saman á bar og eru brjálæðislega flott tilþrif í stíl ef það er einhvers konar heildarþráður í gegnum þetta þá eru þetta svona menn sem eru að hlaupa á vegg eða lentir í einhverju einhverju algjöru klandri með líf sitt út af út af neyslu eða bara einsemd eða einhverju

í sögunni af geldingnum í Jemen sögunni af íslenska piltinum sem álpast til Jemen og endar

velta fyrir mér ertu farinn yfir strikið hér Steinar Bragi já

maður ekki kominn að sögunni sem gerist í meltingarvegi fyrrum forsætisráðherra þannig að strikið er ekki þar sem maður hélt að það væri hún er til dæmis ekki ein af þeim þetta er rosaleg bók og bara hvernig hann skrifar sko við upphaf sögunnar situr vesalingur nokkur maður að nafni Jóakim í einni af þeirri skuggalegu knæpum er krökkt er af í þröngum hliðargötum er standa líkt og

út frá þeim stilk sem er Laugavegurinn

Reykjavík er það helst að hún er ljót dimm og ill já sjálft blómstur mannlegrar örbirgðar og gjörn á að draga fram hið versta í þeim sem hafa flækst í neti hennar frábært þetta er maður sem kann að skrifa þetta er maður sem kann að skrifa með sinni rödd það er kannski ljótt að láta nýjan höfund koma á eftir Steinari Braga Friðgeir Einarsson takk fyrir að láta mig vita

pínulítið eins og að ganga út af veitingastað þar sem maður hefur pantað sér alla sterkustu réttina og beint inn á bragðlaukana smá tíma að jafna sig á því að nú erum við stödd í öðrum öðrum kúltúr öðrum heimi en samt áfram einhvern veginn með með einmana fólk einmana karla karla í krísu karla að leita að þegar maður er búinn að jafna sig á þessu og leggja Steinar aðeins til hliðar leggja rauðu bókina frá sér og taka upp bláu bókina þá er þetta það er það já já en það sem mér fannst

búnir að jafna sig lágstemmdara og svona öðruvísi en mér fannst margar sögur þarna þær hittu mig alveg þetta er höfundur af minni kynslóð og hann er einhvern veginn að skrifa skrifa um efni stúlkan sem er svo þunglynd og fer í svett með saumaklúbbnum sínum

í einhverju offorsi í upptökustúdíói einhvers staðar þetta er eitthvað sem ég alveg skrúfaði upp á mig í stólnum

og hló svona ofan í kragann

engin engin ægileg plott eða hvörf eða hamagangur lýsingar á

viðburðum sem eru bara venjulegir húmor eins og maðurinn sem er svo hrifinn af hópeflinu á vinnustaðnum sínum

mér finnst

og sem frumraun höfundar

stendur hann algjörlega fyrir sínu það má alveg líka vekja athygli á því hvað þetta er falleg bók fallega hönnuð og pínulítið óvenjuleg en mjög smekkleg hjá nýja Forlaginu svo erum við með allt annan hlut hérna og það er Guðmundur Andri Thorsson sem fór að yrkja

á dag í mánuð einhvern veginn rifjast upp fyrir manni greinin eftir Hallgrím Helgason ljóðið er halt og gengur við

hefur tekið mig mörg ár

sættast við það að það megi lesa

hann hefur mikið á samviskunni Hallgrímur hann er reyndar með ljóðabók sjálfur með óbundnum kveðskap kemur vel á vondan hann er kannski kominn þangað en hækan fékk útreið þarna en það er margt mjög fallegt í þessari bók ég

ég berst ekki á mót þessari suðaustanátt ég berst með henni ég var með merkt við þessa sömu ég líka

með aðra sem er geng um Álftanes undir öruggri leiðsögn þetta sé eins og það sé bara verið að draga andann en á bak við er auðvitað hugsun og vinna og og þegar hún býr til einhverja mynd af náttúru af stemningu af af hughrifum þá náttúrulega nær hún manni afskaplega vel og það gerist alveg nokkrum sinnum í bókinni mér fannst líka gaman þetta aldagamla japanska

eru rosalega íslensk ljóð þetta er einmitt íslensk náttúra og hann fer eiginlega hringinn

byrjar á svona bláum sumarnóttum og svo er maður kominn í vetrarkulda og svona veginn ná þessu svolítið eru svona lítil frjó sem sem að liðast um og og mörg sem hitta mann mjög fallega ég var síst hrifnust af af þeim þar sem hækan er sjálf gerð að yrkisefni að nú sitji hann og yrki já það er líka á nokkrum stöðum þá eru svona lúmskar vísarnir í annan kveðskap hingað og þangað íslensk kvæði já já já og jafnvel jafnvel erlend undir bláum

kemur einhvers staðar sem er tilvísun í þær sem ná manni þær einhvern veginn blómstra í huganum mjög skemmtilegt ég þakka ykkur fyrir að koma hingað við fáum rétt á eftir Auði sjáum hvað er að gerast í fáum línum

er spennusaga með sögulegu ívafi eftir Arnald Indriðason tuttugasta bók þessa feikivinsæla höfundar en baksviðið er fræg ferð Íslendinga heim frá nyrst í Finnlandi á árum heimsstyrjaldarinnar síðari svarti galdur er glæpasaga eftir Stefán Mána með kápu sem kallast á við fræga metsölubók árdagar Íslendinga er rit

eðlis eftir Guðmund g Þórarinsson en þar eru raktar ýmsar kenningar um uppruna Íslendinga og landnámið sem sumar stangast nokkuð á við viðtekin sannindi lukka er ljóðabók eftir Hallgrím Helgason þetta eru óbundin kvæði fyrsti kveðskapur þeirrar tegundar sem hann birtir en ljóðin fæddust á göngu með tík sem heitir lukka í bókinni er meðal annars að finna þessar línur skáldið gengur um

hundi skelfileg klisja þrjár tegundir fugla þarf til bjargar auður velkomin í þáttinn takk gaman að sjá þig ör er ný skáldsaga eftir þig með bor á kápunni já einmitt þetta er er borinn hans Jónasar

og er handlaginn maður hann er svona þessi íslenski maður sem getur gert við allt sem við þekkjum hann hefur flísalagt sjö baðherbergi og kann að leggja verkfæratösku út í heim ætlar að

fæðumst öll með eitt ör sem er naflinn og sumir hneigjast nú til að líta á sem miðju alheimsins sérstaklega hérna á Vesturlöndum síðan bætast við fleiri ör nálægt eitthvað landsmeðaltali þetta er hann vill deyja hann hann er ekkert og á ekkert eins og hann lýsir sér hann er bara venjulegur hann hefur engin völd miðaldra maður en af tillitssemi við einkadótturina er hann að hugsa um að láta að fara burtu fara út í heim og deyja þar svo hún þurfi ekki að að koma að honum þannig að hann leitar uppi eitt af hættulegustu löndum heims og er

ætlar að fara til lands þar sem er nýlokið fimm ára stríði ætlar sér að stíga á jarðsprengju eða eitthvað slíkt nema vandamálið er að þar er líka fólk og af tillitssemi við það fólk getur hann ekki heldur er sérstaklega ung stúlka þar sem er á aldur við dóttur hans gert þeim það fólki sem hefur horft í í svona mörg byssuhlaup og lifað það af sem hefur þjáðst svona mikið

máta sína þjáningu við þjáningu heimsins

fer hann í það að nota ferðatösku og hann fer í það að byggja upp samfélag með konum einhver sérstakur staður sem þú ert að hugsa um eða bara svona almennur staður

að reyna að hugsa það þannig að þetta er alla vega nær okkur en við höldum þetta er sú hugmynd að við erum hinir og að þarna býr fólk bara eins og við sem áttu áttu hönnunarstól og lampa og og heimilistæki og hann er náttúrulega ekki einn af þessum verktökum sem eru að byggja upp upp land eftir stríð sem eru nú oft oft sömu fyrirtækin og eiga

biluð heimilistæki

þetta er afskaplega vænn maður maður finnur það

að hann er góður maður já hann er friðardúfa Jónas þýðir dúfa og

betri

hann er velmeinandi en

við getum ekki gert allt en við getum öll gert eitthvað en hann er

tilgang í lífinu og mér finnst svolítið merkilegt að þú ert að skrifa um miðaldra karla miðaldra karla það er reyndar önnur persóna þarna Svanur sem að kallast svolítið á við Jónas

ég held að maður sé nú oft að skrifa um akkúrat annað til þess að geta skrifað um konur ég er mjög upptekin af konum í þessari bók hugsaði mikið um um konur í heiminum áður en ég byrjaði á henni að þá geri ég það í rauninni með því að að gera söguhetjuna að lífið og kannski vonina þá geri ég það í gegnum þjáninguna og dauðann

spyrja spurninga í hverju er mennska okkar fólgin og reyna þá að tefla fram líka gæsku gegn eins og þú segir þetta er

góður maður þetta er vel meinandi þetta er bara svona íslenskur maður sem er andspænis það sat í mér fyrrverandi innanríkisráðherra sagði eitthvað á þá leið að Íslendingar vildu bjarga öllum heiminum og helst í dag mér mér finnst varla hægt að segja fallegri hlut um eigið fólk þannig að og held reyndar að að friðarmál sko ásamt umhverfismálum og náttúrulega bókmenntum og listum séu þau mál sem Íslendingar gætu haft miklu sterkari og persónulegri rödd í í heiminum og ég var svona pínu þreytt að bíða eftir því að ráðamenn gerðu eitthvað í málinu þannig að þetta er svona mitt litla framlag þetta er mjög úthugsuð

og tala mjög einhvern veginn sterkt við mig en ég ætlaði að spyrja þig að einu svona í lokin þú ert að semja

Árni Rúnar Hlöðversson tónlistarmaður Melkorka Sigríður Magnúsdóttir þannig að það er verið að spila þetta núna á útvarpsstöðvunum texta eftir þig já þetta er hápunkturinn gaman að fá þig hérna í þáttinn Auður við skulum fara og hitta Bjartmar Guðlaugsson þar sem hann býr vestur í bæ á Bárugötunni Bjartmar bókin hún heitir þannig týnist tíminn frægt lag og texti eftir þig en um hvað ertu að skrifa ég veit það ekki alveg en alla vega er þessi bók ekki skrifuð í neinum neinum flýti því þetta er sennilega rúmlega þrjátíu ára verkefni

í gegnum tíðina alltaf þegar ég hef verið að skrifa textana og ljóðin þá hef ég skrifað svona prósa með þetta er bara svona einhver

um það sem ég hef upplifað af þannig týnist tíminn er þegar vindurinn sefur í lautinni ofan við kauptúnið andinn ástinni gefur byr undir vænginn í lágnættið þar svífa draumar um daga sem bíða þess í ofvæni að fæðast það heyrist marr og hviss og fliss þegar

ofan við kauptúnið ástin andvaka kúrir og daðrar við drauminn um framhaldið þar Ilmar þú elst upp úti á landi fyrst á Fáskrúðsfirði hvernig var að alast upp í svona litlu plássi þarna fyrir austan það var náttúrulega alveg yndislegt en þetta var stuttur tími ég var sjö ára gamall þegar ég flutti þaðan þetta var svoleiðis á þessum á þessum stöðum eins og fyrir austan norðan vestan og víðar að sjómennirnir þeir hurfu bara eftir áramótin

þá fóru þeir suður með sjó til einn daginn þegar ég er sjö ára gamall fór búslóðin um borð í Esjuna og við fórum til Vestmannaeyja og það var alveg draumur að koma þangað sem sagt konurnar og börnin voru eftir í plássunum en karlarnir hurfu þeir hurfu bara eftir áramótin og komu í maí eftir að síldin byrjaði sumarsíldin að þá hurfu þeir

líka fljótlega eftir að þeir komu heim og komu heim á haustin til að barna og börnin fæddust níu mánuðum eftir nákvæmlega að það er í þér sjómannsblóð já ég er náttúrulega af sjómannsfjölskyldu af

og

og bryggjan var sú innsýn sem við höfðum inn í okkar framtíð sem börn en svo eins og maður les í bókinni þá hneigistu mjög snemma til listsköpunar já það byrjar strax ég veit ekki af hverju það er en það var

fullt af spilandi fólki í kringum mig það voru frændur mínir sem spiluðu bæði færeyskir frændur og íslenskir miklir

ólst upp við það og svo náttúrulega mikið um skáldskap mikið spjallað um skáldskap

á heimilinu og í fjölskyldunni og þegar menn hittust móðir mín var færeysk kom hérna til landsins nítján hundruð fjörutíu og fjögur með færeyskri skútu á mjög viðsjárverðum tímum við skulum átta okkur á því þetta er fjörutíu og fjögur í júlí pabbi hjálpar henni upp á bryggjuna ungur maður og það eru sextíu ár út úr því þú ferð ungur að iðka orðsins list en

svo ferðu að teikna og mála já en ég er svo ljónheppinn sem barn að í götunni okkar á Brekastígnum í eyjum þar eru sko snillingar Erling Ágústsson sem söng oft er fjör í eyjum og ungur enn og öll þessi lög hann er beint á móti mér svo nokkrum húsum neðar er Sigmund Jóhannsson teiknari hjá Morgunblaðinu

sonur hans og ég erum jafnaldrar við vorum mikið saman en pabbi og Sigmund unnu saman í mörg ár og ég naut þeirra forréttinda að geta horft á Sigmund teikna bæði í kaffitímunum í frystihúsinu og annað þvíumlíkt þeir voru vélstjórar báðir sko sáu um

vélar flökunarvélar og

ég fékk fyrsta hrósið frá honum svona á ská í gegnum

sagt komist í blýant og liti já já alveg strax ég á myndlistina að þakka einum manni og það er Páll Steingrímsson setti mig í nám mjög ungan sko Páll rak myndlistarskóla í Vestmannaeyjum og var með afburðakennara

fimmtán ára aldurinn þegar ég fer þarna þetta var

og þar kenndi Magnús Árnason og þar var Barbara Árnason og ég verð svona eitthvert millistig af nemanda og aðstoðarmanni Magnúsar því hann málaði mikið á þessum árum og málaði úti Magnús málaði með spöðum og kannski er það þess vegna sem ég

í málninguna það var alveg undarlegt að sjá þessa tækni þegar hann hélt á og blandaði litina bara beint á strigann sko þetta skilaði sér svo allt inn svona seinna meir segðu mér aðeins nánar hverju ertu að lýsa í bókinni umhverfið mitt sem ég þekki eru kauptúnin kaupstaðirnir og svo þessi eina borg ég er að búa til mínar eigin persónur inn í þennan ramma og ég skálda inn í það umhverfi sem ég þekki og þekki best allar þessar persónur sem eru þarna eru þetta persónur sem þú hefur kynnst á lífsleiðinni ég veit ekki alveg hvernig ég á að flokka þessi skrif en þetta gæti hugsanlega flokkast sem já Sumarliði minn Sumarliði er fullur

og fúll á móti þetta eru bara skáldsagnapersónur meira að segja fúll á móti hann hefur ekki nafn en það er búið að spyrja mig í yfir þrjátíu

ár hver hann sé það er sama með Sumarliða hver er hann leitar í

og aðrir leita í kúltúrinn en hver er kúltúrinn hvar er Arnar Már Arngrímsson velkominn þú ert kominn hingað frá Akureyri þú fékkst stór bókmenntaverðlaun í síðustu viku bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs eða Norðurlandaráðs fyrir barnabækur og kannski verður að segja að fólk kom af fjöllum með þetta þú ert þú ert ekki þekktur höfundur beinlínis á Íslandi

bókin sem þú færð verðlaunin fyrir er Sölvasaga unglings já þetta kom skemmtilega á óvart hugsa sér að fyrir ári síðan

eftir að hafa verið í vinnslu í þrjú til fjögur ár og síðan fór hún svona rólega af stað og síðan sitjum við hérna ári síðar sko hvernig var að fá þessi verðlaun þú ferð í stóra útvarpshúsið í Danmörku feikilega virðulega athöfn er það ekki jú þetta var svona nánast heldur mikið af því góða en virkilega ánægjulegt og mikill heiður

en hjartað sló ansi ört þarna á tímabili um hvað ertu að skrifa í

unglings þetta er saga af honum Sölva sem er á sextánda ári þetta er drengur í mikilli tilvistarkreppu ég er að leika mér með þessa hugmynd hvað myndi gerast ef hann yrði tekinn úr sínu náttúrulega umhverfi sem er lítið kannski ekki svo

lítið herbergi í Garðabænum með stórum skjá og stórum heyrnartólum og þéttriðnu neti ef maður tæki hann úr þessu umhverfi og í rauninni sendi hann aftur í tímann þar sem hann þarf að dúsa í í sveit í gamla herbergi föður síns

greindur með einhvers konar geðröskun það er gefið í skyn

skyn já já að það hafi gengið á ýmsu

hefur verið á einhverjum lyfjum og hjá sálfræðingi en ég er ekkert viss um að það sé neitt meira að honum heldur en einhvers konar glíma við nútímann já einmana og reiður já en hann er sendur í sveit fyrir austan til ömmu sinnar og þar kynnist hann mjög litríku mannlífi já þessi þessi sveit er nú hafi einhver verið að leita að sveitarómantík þá er hún ekki þarna þessi sveit er

á leiðinni í hundana bærinn

nánast að hruni kominn

og karlinn á næsta bæ er að fara að bregða búi jú jú þarna eru litríkir karakterar eins og amman og Tómas á næsta bæ

þetta er fólk eins og maður þekkir ennþá hampa bókum og kveðskap og sögum já hann er hann er rappari eins og reyndar margir eru

það eru ótrúlega margir að fást við kveðskap í gegnum rapp

já já hann hefur auga og eyru fyrir skáldskap þó hann eigi erfitt með að viðurkenna það að það sé eitthvað í hann spunnið eins og margir á hans aldri þá virðist

fyrirbærið bók ekki rata til hans en hann er maður orðsins þú ert íslenskukennari sjálfur hvaðan kemur þessi saga hvaðan kemur hún já þú ert íslenskukennari í

sko hún er náttúrulega einhver samsuða af því að hafa verið unglingur í tilvistarkreppu og síðan þetta að hafa unnið með unglingum og og séð hvernig hlutirnir breytast mjög hratt síðustu árin þú leyfir mjög bersögull varðandi kynferðismál og svoleiðis hluti og klámið á netinu og svona allan þann veruleika já já það náttúrulega af nógu að taka í því og ég held að menn þurfi menn þurfi að vera mjög

að segja að þetta hafi engin áhrif haft á krakka og fólk þetta gríðarlega aðgengi að klámi

í huga fólks

ég er að vinna að framhaldi þó það hafi aldrei verið ætlunin

eftir eftir að hún kom út

dyrnar og vildi skrifa og helst ríma þannig að

verði ekki bara einhver rímnabálkur sem kemur næst unglings þakka þér fyrir að koma í þáttinn Arnar við skulum fara niður í bæ í Reykjavík og hitta Sverri Norland ungan rithöfund Sverrir bókin

og við erum hérna í hjarta Reykjavíkur þar sem allir túristarnir eru og hipsterarnir og unga fólkið en þetta er líka saga um þína kynslóð já þetta er einhvers konar ávarp til minnar kynslóðar og ég hef líka tekið eftir því að hún virðist vekja viðbrögð hjá minni kynslóð þetta þema er rosalega sterkt hjá minni kynslóð núna hvernig líf okkar gerist í síauknum mæli fyrir allra augum eins og þú segir sagan gerist í Reykjavík en hún gerist líka mikið í gegnum skjátæki úr fjarlægð og hún fjallar um tvær persónur úlf sem er dálítið

með lífinu úr fjarlægð og Dísu sem er sterka kvenpersónan og drífandi aflið í sögunni þau eiga saman lítið ástarævintýri svo hverfur hún úr lífi hans í

aftur slær hún í rauninni í gegn og hann fylgist með þessu öllu yfir netið og úr fjarlægð verður ofboðslega heillaður af henni í rauninni eykur hrifningu hans hvað hún er heillandi úr fjarlægð líka en þá er spurningin af hvaða útgáfu af henni er hann í rauninni ástfanginn af dísa Eggerts er mögnuð kvenpersóna og hún öðlast þessa miklu frægð í gegnum netið

er ofboðslega hæfileikarík og hún veit

ekki alveg hvernig hún á að meitla hæfileikana hvert hún á að beina þeim þannig að hún smyr þeim út um allt verða svona ofboðslega frægur á stuttum tíma þetta sé raunveruleg persóna frekar en önnur vissan tíma þannig að mér fannst það

mjög áhugavert þema í sögu sem fjallar einmitt um hvernig heimurinn gerist meira og meira fyrir allra augum en eru þetta í leiðinni einhverjar umvandanir hefurðu áhyggjur af þessu alls ekki sko ég tek eftir því eins og hjá eldri höfundum sérstaklega og mörgum höfundum sem ég dáist mikið af að það er oft þessi

tala um hinn rafræna veruleika og eitthvað svona ég óttast þetta ekkert mér finnst þetta bara frábært ég vil hins vegar ekki að hann leysi eitthvað annað algjörlega af hólmi að segja sögur í bók þar geturðu beint einni rödd inn í hausinn á þér ertu að streyma svo mörgum röddum að þú

nærð ekki sama sambandi við einstaklinginn skilurðu þess vegna eru bókmenntir svo mikilvægar

við búum í heimi þar sem er orðinn fullkominn skortur á einbeitingu ég veit ekki hvort það sé rétt

séum að læra að umgangast þessa tækni ég held að við munum ekki nenna að stara svona mikið á símana okkar næstu hundrað árin þetta er eitthvað sem við erum að ég held að heimurinn sé alltaf að verða betri og betri staður sko með hverri tækniframför til dæmis glatast eitthvað annað eitthvað annað fellur í skuggann á undir högg að sækja svo jafnast þetta út smátt og smátt

áhyggjur af framtíðinni ættum við frekar að hafa áhyggjur af bráðnun jökla og hækkandi yfirborði sjávar og svona skilurðu en þetta er sem sagt bók um ungt fólk sem lifir samtímaveruleika já en það er nú önnur spurning til að skrifa góða sögu þá náttúrulega verðurðu líka að skrifa á einhvern hátt klassíska sögu um alvöru manneskjur til dæmis á netinu þegar við sjáum hvernig fólk birtist ört þýtur hjá

eftir þig einhver Facebook status eftir mig og

hundrað aðra þetta þýtur hjá svolítið tætingsleg en í sögu getum við staldrað við með fáum manneskjum og lært að skilja þær og það gerir okkur að betri manneskjum held ég líka strákurinn er veika týpan og stúlkan er sterka

sjá gerast ég held við séum staddir á tímapunkti í sögunni þar sem konur eiga í auknum mæli sviðið og eiga að taka

mér finnst blasa við ef þú ert að skrifa sögu með tveimur persónum af hvoru kyni þá verði konan að vera aðalpersónan eða sterka persónan svo eru konur finnst konur miklu áhugaverðari en karlar með undantekningum svo líka af því Úlfur er aðalpersónan og

er sögumaðurinn og þar með er hann mildari af því hann er að fylgjast með henni með okkur hún er þetta sem við skiljum ekki alveg hún er það sem heillar okkur við skulum fara austur í og þar er listamaður sem

um í Gyrðis Elíassonar fráskilinn og einrænn býr í hjólhýsi og er að reyna að einbeita sér að því að mála tré frá því ég fluttist hingað hafa engir komið til mín enda þekki ég næstum enga lengur það er eins með mig eins og flesta sem helga sig því sem kallað er list þeir týna vinum sínum einhvers staðar á leiðinni týnast í sjálfum sér og halda statt og stöðugt að listin dugi til að bæta upp skort á mannlegum samskiptum sköpun hvers listaverks er greidd dýru verði í þeim gjaldmiðli sem er verðmætastur allra mannlegri nálægð í Þjórsárdal bjó á fornum tíma dularfull um Gauk er afar lítið vitað en eitt sinn var til Íslendingasaga sem bar nafn hans hún er glötuð í Njálu segir frá því að fóstbróðir Gauks Ásgrímur Elliða Grímsson sem er nokkuð stór persóna í Njálu hafi banað honum reyndar er frásögnin á þann er eins og hann hafi neyðst til að gera það fár bregður hinu betra ef hann veit hið verra en það munu margir mæla að eigi dræpa ek Gauk fyrr en mér var nauðr á gauks er reyndar líka getið í rúnaristu á Orkneyjum og í frá miðöldum er þessi fræga vísa önnur var öldin er Gaukur bjó í Stöng þá var ei til

leiðin löng gaukur er sem sagt sagður hafa búið hér að Stöng en átt húsfreyjuna að ástkonu Þuríður var nafn hennar hér er reyndar Gaukssaga ekki hin upprunalega

eftir Sigurjón Jónsson frá nítján hundruð fimmtíu og þrjú hérna segir af ástum Gauks og Þuríðar og

byggða á

bærinn á Stöng fór í eyði í miklu

í Heklu ellefu hundruð og fjögur en hann var grafinn upp nítján hundruð þrjátíu og níu og eftir rústunum var byggður þjóðveldisbærinn sem var gjöf Íslendinga til sjálfra sín á ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar ummerki sjást hvarvetna í Þjórsárdal hekla var lengi verst þokkaði staður á Íslandi enginn þorði upp á fjallið það gengu sögur af því að þarna væri sérstakur

missti annað hvort vitið eða lífið svo komu Eggert og Bjarni gengur upp eins og ekkert væri árið sautján hundruð og fimmtíu en lýstu í kringum fjallið með

þessum hætti enn fremur var okkur sagt að þar væru undarlegir svartir fuglar líkastir

á vöxt en með

og réðust þeir á alla sem dirfðust að ganga á fjallið sænskur rithöfundur teiknari og Albert

ellefu og gekk upp á Heklu hann lýsir því í bók sem heitir á sænsku tengdu fjallið með ákefð við hin margháttuðu heimkynni niðri í jörðinni því að fjölmörgum frásögnum ber saman um það að af fjalli þessu hafi stafað meiri ógn og eyðilegging en af nokkru öðru þekktu eldfjalli það er dálítið annar tónn í kvæðinu Hekla tvö eftir Steinunni Sigurðardóttur í byrjun kvæðisins er það líkt og

dökknar yfir hún er alveg á heimsmælikvarða af Rangárvöllum og hefur á sér sígildan hlykk hægra megin skeytt og Snæfellsjökli úr Gnúpverjahrepp verður hún búsældarleg og sómi að henni fyrir sveitina yfir tún

sé gengið á hana verður hún hins vegar djöfulleg það rísa oddhvassar gufur kringum

í roki reyndir ferðamenn eru ekkert að tylla sér já þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld takk fyrir